Блендер бо кордҳои хурдакак дар дохилаш аст. Вақте ки ту ба он мева, сабзавот, об ё шир мерезӣ ва тугмаашро пахш мекунӣ, он ба ҳаракат медарояд. Дар поёни блендер теғчаҳо чарх мезананд. Бо суръати бисёр тез. Онҳо ҳама чизеро, ки дар даруни зарф аст, майда мекунанд: бурида, омехта ва табдил медиҳанд ба нӯшокии мулоим ва лазиз.